بحب ألعب لعبة علي الموبايل كدا أسمها كاندي كراش دي لعبت كويسه جدا ومسليه جدا في أوقات الفراغ، وصلت فيها لمستوي عالي جدا يمكن اربعتلاف وشويه او دخلت في الخمستلاف كمان وقليلاوي اللي وصل للمستوي دا فيها فهي بتتلعب لوحدك طبعا ومبتحتاجشي نت هشان تتفتح وتتلعب، فهي مناسبه جدا يعني، والواحد بيحب يتسلي <noise> بيها لما بيكون فيه وقت فراغ كبير.